Ibere nikajokinit ayong alotung’a, ibere nikajoikinit tani anitwaan kajoikinit eboyor iriamakines yongi kiriamakin ka itwaan kimala itwaa aaba ejokaaa tamaa yong ejok. Naaa paya. Eboiii yong kwaii kingitakin eboyo kon kongina alakarikin ayong ariamakin kaaa ngitung’a kama taa ng’ulu ama ejoikinit aang’aa eremakini kaa itwaan kama ngini engolik eboyor, keng engolik eboyor eboyete kaa ngitung’a emam ejie erai abolia, elosi itwaan niajokon iriamakinosi iyong ka ngesi nak ngesi erimatoi kinakinito ngesi iyong arimatoi. Ejok eboyor loa koni kama ngolo. Eboyor laaa loechamakina, kori loamina aangaa eriamakiniiii ngakwaleretaa daang wuuni akujuu wauni ngitung’a loakitodo ng’wete aang’aaa itwaaa eboyor ngolo loa iboyote alaa alu tung’a erai ngitung’a lomuyete niajokon eyakatar akimuj eee emorete, eboleaasi, enapasi ngitung’a lutasi ngiting’a echami loajokon emam ejie emam arem emam akirit naronon, echamakina ngide kimorikinoj ngide toboliata kajoikinit alowae alongisorok kajoikinit ekaskout eriamakinos ka yong kitolimok tama ikoni eboyor nee ikone ikarie neke echami ikone neke esubi nuku esubio nugu kona alotung’a aluapolok kajoikinet eboyor kama tang’olo anitatokona dae alotung’a aloapalak kore anapolon. Kajokinit ayong ng'akapolok ekarikon kon, ng’ikariko lu kirikito ng’oni kane alokenya. Kajokinit ayong ekarikon lo etamarii asubakini ayong ibere bee atii, tosubak. Ayauni ayong ng'akipi tomataa ng'itung'a yau, ekarikon lo ayaun ng'akipi tomataa ng'itung'a, ayau ayong ng'akipi arai iteni eyaunit ng'akipi king'olik ees daang. Tamaa ayaun ang’arasit na akimuj, ayau jik akimuj tokora ng'itung'a akimuj iteo. Tamaa asubakini ng'esi erukudi kajokinit ayong eng'olik ng'ikariko kamaa ta ng’ulu, lo ebala ayaun ng'esi eruundi, king'olik yong erukudi asabukin, king’oliu yong ngatogae kitoro, king’olik yong akimuj keyaun, ng’ibeshere ipanyete ng’itung'a kotere erot. Tamaa asaki ng’esi ayau asitima ama alait asaki enokaak akop teni kolong eribokini ani eyauni enokuni akop, kajokinit ayong ekarikon tamaa ayauni kolong ayong ayauni ejooko eeh kimuit ayong noi. Teni mono arai ayong atarai ekarikon, kajokinit ayong atosun ibere ni alimun ayong alimu ayong atosubak, alitumu akituk tosubak, tosubakinos ng’akiro, kajokinit ayong eboyer kamaa ng’ulu na ibere kajokinit ayong ng’ini ng'esi ng’ini. Naa, asaki ayong ng’ikaar akuje daang keng’arak akuj eng’olik ng'ikariko, eng'olik ng'itung'a, eriamaa kaa ng'itung'a luajokak lu eyei ekisil, luajokokak lu eyei echami, ng'itung'a luajokak lu eyei amina na akuj. Ng'itunga luajokak lu eyei eboyer loa ajokon lo ekenasi ng’itung’a. Ng’esi amina, eng’olik alotung’a teni alukapolok alo alo alo alokapolak, teni anapolon, amina eng’olik.